عشان اتعرف علي شخص بشكل افضل ممكن اسأله سؤالين، اول سؤال ايه اكتر حاجه بتحب تعملها في وقت فراغك، السؤال دا هيساعدني اعرف اهتمامتهم وشغفهم وكمان ممكن يفتحلي مجال لمناقشة اشياء مشتركة تاني سؤال لو كان عندك فرصة تسافر لأي مكان في العالم كنت هتختار تروح فين وليه السؤال دا هيكشفلي عن رؤيتهم للحياه واماكنهم المفضله وطموحاتهم